இரான் உணவு அதன் பலவகையான மசாலா மற்றும். சுவைகளுக்குப் பிரபலமாக உள்ளது புலாவ் பாசிப்பருப்பு. மற்றும் அரிசி ஹோமஸ் பருப்பு கலந்த உணவு. மற்றும் கபாப் ஐயலா சிக்கன் மற்றும் இறைச்சி. கலவையுடன் வதக்கப்படும்) போன்ற உணவுகள். இரானிய சமையலின் அடிப்படையாக உள்ளன. பார்சி என்ற வகையான கீரை மசாலா மற்றும் மஞ்சள். மிளகாய் கையாளப்படும் உணவுகளும் இரான் சமையலின். முக்கிய பகுதியாக இருக்கின்றன பெட்டா என்பது மசாலா. சேர்க்கப்பட்ட இடியாப்பம் போன்ற ஒரு வகையான உணவு ஆகும். மேலும் பூதினா மற்றும் சேயின் போன்ற ஸ்பைசீ. உணவுகளும் முக்கியமானவை.